Kuq vaiba seeh um määnegiq plekk ja sa tahat tuud vällä võttaq. Ma ei tiiäki, sis um vaia määnestki keemiät vaest, et tuud kätte saiaq säält. Liotat tuud kotust määntsegi as'agaq ja sis loputat peräh ja. Kuigi nii. Ma ei tiiäq, mõnt mass-, mõnt vaipa saat pandaq mõsumassinahe kah, saat mõskõq.